Mizaha finday na telefônina bôka anatin'andra araiky ten̈a matetitetiky oe. Farafahelin̈y donko folo feky farafahelin̈y fa mbola mihôtrahôtran'izen̈y feky fôtony mizaha raha maro <noise> karà otrany mizaha mesazy mandefa mesazy na karà in̈y fandanian̈a lera maromaro.